कुकुर भन्या फोहोर जनावर हो, यैले रोग सार्द्द्या काम गरन्छ्​, यैलाइ राक्षस का रुप माइ लीइन्छ। कुकुर भया का ठउर बाग हरु भालु हरु जङलि जनावर आउन्या बडी डर हुन्छ, भन्ड्या तरिका का सामान्य गलत धारणा रहिरहेका छ्न ।